في يوم من الأيام كان في طفل صغير بيمشي في الغابة وجد مفتاح قاعد يفكر شنو هاد المفتاح وشلون الطريقة اللي أستخدموا فيها شلون أقدر أستخدمه حتى قاعد يفكر ويفكر حتى وجد هذا المفتاح بيقدر يفتح أي مكان فيه العاب. فرح كتير الصغير.